Kuni kulenjeesu niitifi nakijaani njaanu eh nafu na kunda injeezu mali njezu ngawaikia alama kulichimba ikayaonili ikawa nika zuawa zuwa aino ngati ngapeli kung'aa.